ذات ليلة سمع موسيقار لحنا غامضا يأتي من الغابة! ف بدأ إنه يتوچه الى الغابة ويشوف منين هذا المصدر، الفضول-الفضول إنتابه وبدأ إن هو يشوف ويبحث في الغابة ، ف وچد إنه هذا الصوت العذب يأتي من بعض العصافير الرنإنة وبعض الطيور!